أفضل اعيش في مركب طبعا، لان انا بحب الصيد فطبعا انا في وسط الميه، الميه دي ممكن استغلها ان انا اخليها ميه صالحه للشرب وفي نفس الوقت اصطاد، عندي استعداد اكل سمك كل يوم فكون ان انت قاعد لوحدك اصلا بعيد عن اي حد في وسط الميه دي ومكان يصلح للسكن فدي فرصه اي حد يتمناها، انا شخصيا اتمناها.